Lu Canada è canusciutu pi la diversità culturali e pi la pacificazioni ntra culturi diffirenti. Ci sunnu dui lingui ufficiali, lu nglisi e lu francisi, e la società spinci versu la tolleranza e lu rispettu. La cultura locali s’esprimi puru cu li pòpuli indìgeni ca hannu na ricca tradizioni artìstica e spirituali. Lu friddu nun ferma la vita culturali, e la natura joca un rolu forti ntâ manera di vìviri.